إذا سألوني أفضل آخذ نقود في عيد ميلادي ليش؟ لأن النقود تعطيني حرية أكثر، إقدر إشتري الشي إللي أريده سواء كان شي جديد أو حتى تجربة مثل السفر أو الخروج مع الأصدقاء، الهدايا تكون زينة، بس أحيانا تكون مو على مزاجي نقود تخلي.